Unë për veti kom qef shumë me udhtu, shumë m'pëlqen me udhtu edhe mendoj që të gjithë duhet s'paku ni here n'vit me dal jashtë vendit ku jetojnë. Gjatë udhtimeve t'ndryshme munësh me taku njerz, me provu ushqime t'llojllojshme, t'mira edhe me vizitu vende shumë t'bukra.